Ia, nisy lera zen̈y alin̈y areky <hesitation> in̈y zen̈y. Misy lera tan̈atiny alin̈y areky nahazo hafatra zen̈y fa bôka taminà irô mpangalatra àby io zen̈y olo areky. Kay navozo ndreky nanddiniky izy ino raha atô nrô ity zen̈y?